א בעזעם איז צוזאמענגעשטעלט פון אסאך האר, דיקליכע האר, וואס ווען מען שטופט עס אויפן פלאר אויפן ערד טוט עס אוועק שטופן אלע שמוץ. מ'מאכט עס אין איין פייל אין איין הויפן און מען נעמט עס אוועק פון דארט, און אזוי ווערט די פלאר ריין.